اقدم هواياتي هي الرسم بديتها من وانا يعني وايد صغيرة يمكن خمس سنوات لانه دايما كنت احب اقلد كل شي اشوفه وارسم كل شي حواليني